मछ्छी पानीमे पौंढना एक मेरके <hesitation> जिव रहतियाँ । एने पानीमे हरदम रहतियाँ, बाहिर कबु नाई अइतियाँ। तभिमारे एनके गोडउड नाई रहता कि एन पख्ना केल रहता आउर एने अपना पखनाके प्रयोग करके एक ठाउँति दोसर ठाउँमे जाइक तहिन होइल या अपना सुरक्षा करेक तहिन होइल या अपन दुश्मनति बचाब करेक तहिन होइल एने पखनाके प्रयोग करतियाँ अपना । अस्तहिं करके एने अपनअपने संघरियान संघ बात करेक तहिन फे अपना पखना फट्फट्बैना काम करतियाँ । उहिमारे अइसे दिख्बो कहलेसे पख्ना मछ्छीनके गोड रहता आउर ओइने <hesitation> एक ठाउँति दोसर ठाउँमे यात्रा करेक तहिन पखनाके प्रयोग करतियाँ ।